Hati enyama na ntarenda ngu eshishikare ndagiteka ha- aha- ndagiteeka aha nankeegi, aha muriro, ndahemba omuriro ah’amahega reero naamara ngikariirire, naamara ntekemu akoonyo, ndamemeraho omwonyo reero eyomemu amiizi mbwenu ngitiire nk’ahamuriro naamara ngihanike haki hakiti omwifumbiro nantarenda ngu eshishikare.